Ukulele, harpë, bandoneón, mandolindë, marimba, timbales, trombon, sintetizator e tambur. Diversiteti i instrumenteve ofron tinguj të ndryshëm e mundësi shprehëse për muzikantët.